Sen na pan nyo tagei toya unya wakunai, nyo kakaa wakunai no tagei to pan na na rof pan na nais ovei. Nyo tagei aurom, fo kan non nyo pinin tagei ya tan toor, nyo tagei ya tan tober unya wakunai, kainy non koneva. Nyo sof na rou gagon tan ratsuu, nyo te tagei vavis foka tan ratsu tangis ror. Mes nainy nyo oraav rou, oraav rou tan tangis tan fo enimol iny ratsu san tan <hesitation> fo mes nainy nyo sof naa rou gagon tan ratsu nyo te tagei buiny koraa ge nyo te tagei sena enimol nating ainy non ge kots non mes nyo nating oraav rou, nyo nating bus rou nyo te naa fatabin numaa unya wakunai. Wakunai ai isena fan ge pana kour ovei, pan nating fakour non mes ge pan nating kaminon fo kainy ainy kima ferera tsuue rom tan auris ge fo furuts kaa non unya. Nyo komainy fiisok rou a wakunai bicos ai tsun na fan ge pana kour nainy nyo goros rou, nyo kakaa rou tan fan tovei tan ruaf ge tan voiny nyo nating sarei kour rou. Mes nainy kain kakaa tsuri unya wakunai tan buiny kour naa miinon, mam faakoring rom guaf, faakoring, rom guaf mam te mangin rom fo pan puan tsumam saposa puan tsuman kour non.